केन्योन् जनगुस्ति होइसे स्क्रिति होइसे बिभिन जनगुस्तिये मेध मिस्रन्। यद् हम्प्रोदए परिबकि हम्प्रोक। करु परम्पर रगद् पद्धति उपरद् पबल् गुरुत्त। दिय होइसे बिखे कोइ मसरि दोरे मगुस्ति जज बोरि अन्लोइकि स्तोफ्त जिकुन् जि होकोले जि होकोले गुरु मो सुअसित कोरे अरु सोक्रिओ हन्स्कुति हस्पुक्सगर् बे बिख्यत्। कोने स्तहिलि भख, पोकुलो कखोरिअ, लमि प्रभव्, सु होमोग्रो देखो किस्तन् इखेको धोरि एक् एक् होजि मिस्रनोर् धौ गोरोप् कोरे। दि होकोले बुरे केन्यर् इनो परिसोरत् ओरिहोन जुगैसे। केन्यर् ओखन्को जनगुस्ति कोस्तन् असे पोते कोरे निदिस्थ भख, क्रिति निति अरु परम्पर से। जोत्कि कुइद्, लौ, लेनोजिन्, पसय अरु बोहोतु अन्गुस्ति वसे।